Adaladala mihitsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Andao atao laoka amin’izay ilay alikanareo ao fa ohatra ny mivoavoa foana, tsy <hesitation> tsisy ahitana torimaso mihitsy. Tena hoe mitapy!